Téhi a tómmi áni górthei tó. Le górthei isó atráni áhi. Gan til lúm áyan gan mong téhas. Tómi ás yá mu ná té ponísé. Le sás yá mu ná té ponísé. Enkím tíng puiín húná té ponísé. Górthei tésu hé til lúm. Til dilúm té áni á. Áfá áni górthei í tíng pui isé. Téni án ponísé le. Tíng pui án té ponísé. Enkím ákán pol té áni.